Imi tsin tak banet awe ngma zeng, batek na banyining mi di nnon ngma, na bashɔn ngma, bacam na na namang. In tsin fɛ ni yin, imi shim ilem ibaas hywɛ wo makiyi. Nek ilem ɔng fɛ dakunom di nye ni ide ɔng. Ide de bi wat sas ni mi, ide de mi wat shim ira ide nek ilem fa dakunom di nɔk ide ɔng. nek kin di yit ayɛt kufumung imɛsɛng, agange fi kusɔk abe zining ibyat e ifi mɛssɛng e sak ni gang e, in da fok yit izen fa banet kin se ni nok kubat sak bats-ba di dakunom azanɛn. Base ni nok, base ni nok kubat, ba se ni nok kubat fok iba tsɛ ba di dakunom. Ba yɔng ba se ne, kɛ ba fɛ nayo be na shi na bɔ shi na nabak, be ni rɔb na bɔ rɔb na nabak be ni kuta, na bɔ kuta na nabak, be ni kubeet, na bɔ kubeet na nabak. Ba yakashon ni nok, ba moon ice ba ya kashon ni nok. A wɛt adakunom di Yɛ fok yɛ kye! Kin won bnanet bang sɔ fɛ ba moon ice ba se ni nok kubat sak a zeng nek ba shim ba bɛ ba di kusot yit fin se yit azeng sɔ ba daya wɛng ayɛt inook bang fɛ ba saine. Nek anɔng, adakunom fɛ na ba tom aza na ariwu, in tik yit in tsin buruk yit a-a lem ba, in tik yit in tsin suut alam ba. Kin tsin suut alem ba wo sɔ, ikyɛng fɛ ba se ni nok e, ba da bɛ ba ta ba di a wɛshɛk ikyɛng fi yit se yit e zeng anɛ. Adakunom tik, a bɛ suu lem ba, ba suu idem ba. Izen fɛ ba se ni nok sak azanɛn. Izen fɛ ba fɛ yo bɔ rɔb, na bɔ rɔb, sok kubeet na sok kubeet, bɔ shi na bɔ shi izen fɛ ba bɛ ba suu ilem e inok te shang'aring. Ba fɛ nayo be ni rɔb na nabak ashi, ba fɛ nayo be nayo sok kuta, na be na shi. Anɔng fɛ alem bam, a buruk dot. Alem e suu, adakunom see aleme. Da fɛ dakunom su lem e, anɔng wu se dakunom fɛ Banet bang, adakunom fɛ niba tseng yin kaakyɛ ɛzatse nong da tsi tsɛt yin karɔ fidi ki sonong yin. Adakunom sha-akaba sharatat kaakyɛ azatse. Ka ba ngan tsɛ ba sonong narɔ fɛ ba di sonong, ka ba ngan ni ilem ba fɛ dakunom ka ba nɔɔk. Nek anɔng imi tsin fɛ intere dakunom makiyi nek ilem ibaas fɛ adi nɔk ide fin tsin ra tutu. Kɛ dakunom fɛ di nɔk ide wo, ba kin bi lem awo. Awɛt ikyang ayɔɔt, ikyɛng ajingying, ikyɛng anak bakak nɛba fɛ da ilem e wo. Ngɔn ni ilem ngɔn ni toon fok ngɔn yet afi ilem e ɛ wo. I tsin toon na dakunom a ki itoon na nganɛ? Nek anɔng in tsin fɛ, ise gyat ilem fɛ dakunom ki di nɔɔk yit min bɛt kafa kakan ni leme. Nek adakunom wu ki di nɔɔik yit ide awo. Nek anɔng imi tsin fɛ in shan yit ilem fɛ dakunom kidi nɔk yit ni mbɔk nfaa. Bakak binye fok ilem e yet ifaba wo awo, adakunom wu ki di nɔɔk yit ilem e. Ki ngɔn fɛ awey, ida tsi sok ifɛ ngan di ra kutomong ɛ? Nek anɔng abarɔ, ba da ni bin nggɔ, ba runneng na banganneng In tsim fɛ yit in shan yit ilem fɛ dakunom ki di nɔɔk yit. Ilem yit ifi ibaas, in shan yit ide mbɔk nfaa. Intere yit adakunom ni kyɛng fɛ a kidi nɔɔk yit. Intere yit adakunom ni ilem fɛ kidi nɔɔk yit. Intere yit adakunom niren fɛ ki di nɔɔk yit. Intere yit adakunom na gap fɛ akidi nɔɔk yit. In bi fɛ yit fok iyit rayit awo. Intere dakunom. In bɛ kafa kakan ni ilem fɛ dakunom di nɔɔk ide. Ide me ɔng fi sak fin ra ide atukt. Ke nin nɔ kɛ, kɛ nin nɔ kɛ in da ra ilem fɛ dakunom di nɔk, intere.